أول شي بسويه عشان أتأكد.، إن إللي أشوفه حجيجي. <hesitation> غمض عيني، وأفتحها. ثاني شي أجرص نفسي أكثر من جرصة، <hesitation> ثالث شي أتكلم مع الناس اللي أشوفهم، أشوف كيف رد فعلهم.